إذا كنّا حابّين إنّو نقضّي عُطلة صيفيّة حلوة مع رفئاتنا ومُمتعة لازم- لازم- لازم نضطّر إنّو نبعُد عن التكنولوجيا لا نئدر نفهم بعض. <hesitation> ما كل واحد يلتهي بتليفونه، <hesitation> نكون عم نفكّر بي أشيا غير إنّو اللّعب إنّو نفوت على التّواصل ال- <hesitation> الاجتماعي غير إنّو نصوّر. يعني خِلال فترة إنو السياحة الّي بدنا نضهرا مشان ما نتشتّت بالتكنولوجيا لأنّو الهواتف الزكيّة والأجهزة هيّ بتخلّينا نتشتّت ونلتهي. نبيعد عن رفئاتنا <hesitation> نبيعد عن كل شي مُمكن مُمتع نعملوا. بالنّسبة لا التصوير إذا- إذا كنّا بي عُطلة صيفيّة فينا نجيب كاميرا نقّالة كاميرا مُنفصلة ما ضروري إنّو نضلنا بس عاملين التليفون بس كرمال نصوّر يعني لا نقضّي فترة <hesitation> صيفيّة مُمتعة <hesitation> لازم نكون شوي عم نبعّد من هيدي ال. من هيدي ال- الإشيا الّي بتخلّينا نلتهي إنّو نحكي مع بعض نتواصل أكتر مع بعض نفهم عقول أكتر رُغم إنّو العصر <hesitation> جابك من العدايد من الكتير من العديد من الفوايد إلّا إنّو خلق تحديات ومخاطر كتير جديدة. من أكبر عيوب العصر مسلاً فقدان الخصوصيّة لمّا بدّك تصوّر وتنشُر <hesitation> شي الّي أنت عاملو مسلاً تحُط story تحُط الحالة تبعيتك كل النّاس رح الّي عندك أو اللّي ما عندك حا تعرف خصوصيتك، انت بهيدا المكان وين ب- بأي وقت كنت موجود بهيدا المكان، مع مين. يعني لا درجة إنّو صارت معلوماتنا الشخصيّة بتتعرّض كتير للسّرقة أو سوء الاستخدام أو سوء الفهم، هيدا غير إذا بدنا نضلنا كتير عال تكنولوجيا عال تليفون <hesitation> حا يصير معنا ضُعف نظر من ورا أد ما عم نركّز عيونّا بيتعبو أد ما عم ناخُد وئ- بياخُد منّا التلفون وقت كتير- كتير كبير فا بالتّالي عيونّا رح يصيروا يوجعونا.